इस्तिरी के नथ बहुत गरम और न बहुत ठंड़ा इस्तिति में। रखल जाएच्छे चक्रा से सामने के जेब के खोल कर और। फिर पैर के उपर इस्तिरी से उक्रा दबाल जाएच्छे इस्तिरी। के उपर उठाकर जेब के फिर से डाल जाएच्छेपिलिटस पर। वेसेस ध्यान देवल जाएच्छे किसी भी तरह का पतलून के एकर इहेत परकार से इस्तिरी करल जाएच्छे।